Éwà áliòngò Idèm, Ékpè áliòngò Idem, <hesitation> Ikòh áliòngò idém, uduk Ikót áliòngò Idèm, ntàk éwà áliòngòkè idèm kè ándinyè ákpènyòng mkpó ádi ànà fèhè, áfèhè ádi nèk isim, ánèk, ánèk, ánèk. ánèk. ánèk, ánèk. á nèk, ntàk nwèn ánuk ádè ándi èchèn ágwò, mbón sè ányè, éwà ádè Idi diòngòke èkpè di idung ádè ányè, àdè kpòi, ákpòi, ákpòi, ntàk nwèn ádè kè ehn ákpèsin mkpò ánò, <hesitation> ákpè sin mkpó ánò éwà, nnò usiné ké èti-itiè kè èwà ádè Ibihimà Idià, àmànàdè ádé éwà ányè ulukámákè kè ákpósòng ubók, Ibihi ibihi nám, ibihi, ibihi, tie nághá ákpè ná èwà nwèn ákpè tiè. Nwèn ádé, uruk Ikót uruk Ikót nághá ákaa, nághá àfò ákutò ányè ànà dikè ányè ánuk udikè fién, ányè nà fèhè kpèdè ádè unuk Ikòt si kpòn, sè ámáná átò ádi ànà ádu yèm fién ikó, àfò ákpè, kpèdè àfò ámánuk áfèhè, àfò ámánuk átò ádi áfò ánuk ádiyèm ányè Ikó. ntàk ádè ádèdè, ntàk ádè ánàm.